பூனைகள் கண்கவர் மற்றும் பெரும்பாலும் தவறாகப் புரிந்து கொள்ளப்பட்ட விலங்குகள், அவற்றின் நடத்தை, ஆளுமை மற்றும் கவனிப்பு பற்றிய பொதுவான தவறான எண்ணங்களுக்கு வழிவகுக்கிறது பூனைகளைப் பற்றிய மிகவும் பரவலான சில கட்டுக்கதைகள், உண்மையுடன் இங்கே உள்ளன. பூனைகள் ஒதுங்கியவை மற்றும் பாசமற்றவை தவறான கருத்து. பூனைகள் தனிமையில் உள்ளன மற்றும் அவற்றின் உரிமையாளர்களைப் பற்றி கவலைப்படுவதில்லை. உண்மை பூனைகள் நம்பமுடியாத அளவிற்கு பாசமாக இருக்கும் மற்றும் அவற்றின் உரிமையாளர்களுடன் வலுவான பிணைப்பை உருவாக்குகின்றனஅவர்கள் உங்களைப் பின்தொடர்வது, அருகில் உட்கார்ந்துகொள்வது அல்லது துரத்துவது போன்ற பாசத்தை நுட்பமாக வெளிப்படுத்தலாம், ஆனால் அவை பெரும்பாலும் தோழமையை அனுபவிக்கும் சமூக விலங்குகள்.